Suni ka óo na kɨtɨ ja chanugana in kue'e ka ku'u na óo ó kuú in te suni kentó in te suni ka ntakani ja'án ini na ku in yo'o na ku ja nu ku niskin'ó nu ku ni nu ni ntoó ñuu te ntakani inio suni suan kan ó na kiti chi oó na já kantakani ini ó nu ka suni ka kitina ini ó <hesitation> tu ka tu ka ja va'á te ka kookona ka kuntávina ini, ka kuita-na, ka kantakani na ini yuká ku na jaa ka kanto'ó na in yiti nu kanto'ó in in yoó ñayivi.